Teña najanchí takayee, xhitinlon tá ño'o ondute na, xhinchi lagua yekó yicha xi, en cangrejo, camaron takayiná, ku xhichi tilonta ñoo ndute ná.